Eng' tyondo nachame, chepo kaa ko teta, kararan teta ochei ng'amu konech cheko, alakini ng'ot ko me pai tetkai ee, kopiyo, komakonin cheko, sasa ngokchiee teta komache irip kopiyo sokokonin cheko.